Zaho zô lafa manao shoppigny, ndraiky mandeha agnatiny boara raiky avao vao mandeha shoppigny, de gny fotoà laniko agny zô mandanindany eo amin'ny adiny dimy na adiny fito eo eo isaky ny manao shoppigny.